रेलगाडी को सोचान तो सबसे पहले लंबो रास्तो, लंबो सफर, खिड़की, ए सो दिखनवालो नज़ारों याद आवाई। ट्रेन में बठी के गाउ, शहर, जंगल और नदी, पहाड सफ देखी कण जानम में अलग ही मजो रहे। सफर में नया लोगों से मिलने, मुलाकात करने, उनसे बात करने, दूर दूर तक देखने और अलग-अलग दोस्त बनी जाए। रात में ट्रेन को सफर <hesitation> में जानू, अलग-अलग पटरी पर आवाज होई, तो वो असो लगत जैसे लोगों एक सूर में गाई रहा होई, गाडी आगचल बड़ी रही होई। इनी सब बात में यातायात को साधन एक अलग ही जा रहे, बल्कि याद और अनुभव से भरपूर सफर लगज़।